Nimi 'o nimi :a :baa' no-a, :korn :yeh :en :ne-a 'de 'kwla-:, :korn :yeh :en 'nor :gwlor-:, en klehkpeh, :kwla'un+-a 'jeh, :mor :on 'ye-ih en yi gwlor :yee' en :yi :kei dih dhorn 'da. Deh+ :en :ne-a 'nor :gwlor :en no-a dii-deh+ :a di-a me-: en di, :yee' en yubo-eh :eh :mor 'dha dii-deh :ne-a mor en mu 'de en mu dii-deh 'ye-'. Eh-: :korn dhih bibi' dhan 'de 'kwla dih eh yi :gwlor, eh-: korn dhih 'koko-du on yubo-eh :eh mor :mor on yi 'nor :gwlor an mu 'dheh 'ye-'. 'Nor :gwlor, <hesitation> :mor on 'chehn gwehn 'nor gwlor an ya gwehn 'de an 'file-eh, eh klehkpeh :mor on 'file-eh, eh klehkpeh an 'beh-eh 'de mor eh :se-eh klehkpeh an-' :za-eh soma', :ka eh :dhie:-a 'i, :yee' neh-a gboba dih tu+ 'dlu+ dih, :nee' <hesitation> eh 'zorn-', :nee' :mor or pla gwehn, gwehn-yan-dih :dao' or 'duo-ih or po-ih 'o :zolo' 'dlu. Deh :mor :gwlor-nyor :on po-a 'o :zolo' 'dlu :on 'da <hesitation> :eh se-a deh keh kpa, eh deh ken 'do :nena: deh+ :a 'ble-a 'do en bo. :mor :on taa dih du :mor dih 'wla-dih :yee' :on 'de en se deh ken kpa, en kpa deh ken 'do :soon' bo :on 'puh dih :soon' 'weh 'do 'we-eh :dao' bo. :mor glu gor dholo-', deh :eh :korn-a dhih 'de gbe+-a na-', Eh-: 'dhu, en :mor :kornu+-kwa-a klehkpeh, :mor zorn zen :yee' en 'ye-' dih 'weh, jorwor: :mor glu gor :ka en no-a dih 'ye-a en-' no-a 'o. Wla :da 'o :or :ne 'o :or se-a gon 'de ne, :or no-a wlaaa' wlaaa' or 'bhorn :nyor :korn-a :gwlor, :dha or 'ye-a 'ti or 'ye-dih :nmor, :dha or 'ye-a :ne, :ka poli-a no-a 'de mor on mu 'kwla 'de an kpon-a nimi-eh 'de nimi-a ne-a 'de dii-deh-a ne-a. <hesitation> <hesitation> eh-: :korn dhih or 'ya or :ne 'de yai'. :mor glu gor dholo-' :yee' or :porluh-a neneh 'de dih 'nor 'bluhbor: 'nor or-a'a: di-deh :ne. <hesitation> 'de yai' 'de :wor no or-a'a: 'ti dha. or 'ti 'de yai' :yee' 'nor 'bluhbor: 'de or-a'a: dii-deh :ne. :a mor :or ti-a dha 'bluhba ken, <hesitation> dha 'bluhba ken :a ti-a :a-a'a: dii-deh+ :ne :daa 'weh, 'de 'de yai' :dao' :a-a'a: dii-deh :ne 'de. Deh :on :za 'de yai' 'de :on di-a, eh :mor :a-a'a: yai'-dii-deh:. mor, dha 'bluhba ken, deh :on :za-a :dha bluhba ken :on :za 'de glu, :bhasi 'o-:, 'peleh: 'o-:, glu-'peleh: 'o-: :mor :on za-ih 'de glu, :yee' eh :mor dii-deh: eh-: :on :za 'de glu :on di. 'De mor :on :za 'de zimi-eh 'nior, eh :mor zimi 'o :on :za 'de 'nior :on di, :mor on :za 'de nimi-eh 'kwla eh :mor nimi-eh 'o :on :za 'de 'kwla :on di. :yee' deh :eh :korn-a <hesitation> 'de en yi-a :gwlor, eh-: 'dhu deh :di dhih 'o. :an 'jeh :mor :gwlor-nyor 'de :on 'ye 'nor 'kmo bo yi, on 'da :za 'o :on 'de :on 'ye 'nya, :yee' deh :eh :ne-a 'o eh :dhu-a nyene-' :A :bai' 'da-dih-a nyene, eh 'ble 'nyne daa, eh 'nyne :mor 'nyi-' :deh. Eh-: nyor-kpalu se 'ble eh-: 'nynor 'ble. Eh-: :korn dhih 'nynor 'wluh 'yu or 'dhu-dih 'nyne, or or :mor 'de :zior'. :dha di-deh :ne-a, nyor :or 'nyi-a :on dii-deh 'de :on no-a :gwlor-nyor, or-: :yor :ne-a 'o 'on 'wluh or :weh 'de on :se deh :due'. 'Nynor :or 'ble 'nyii-deh eh-: an 'da nyene. 'Nynor-a' nyene, eh :mor 'nynor-a 'nyii'-deh: 'nynor :or-: or-a'a: yibeor on jeh :yee' 'yu se-' nyene worn za, or 'da 'an kpa-or, :mor 'on kpa-or <hesitation> 'an mu-or dii-deh+ 'nyi. <hesitation> 'an mu kporlor 'nyi, 'an mu :yeh :daa nyi-', 'de on 'de :a 'da ee :an 'bhorn 'yu :daa or 'yu sorbor' :e? :on 'ble 'nyii-deh :on 'ye or 'nyi :e? Eh-: mor nyene, 'nyi-deh: daa, jerwor: :a :bai' :a 'de 'i an dleh-dih en nyne :meo ken-dih 'suh, an no 'nyne <hesitation> ka en no, eh-: on yubo eh-: :korn dhih an 'da :ao', jorwor: 'de :zulu'-' 'nyii-deh: 'o. 'nynor 'ble 'nyii-deh:, nyor-kpalu se 'nyii-deh 'ble or 'ye-a 'yu 'nyi or 'ye-a di :eh 'ye-or :ku-dih:. :mor eh ''dhu nyor-kpalu: dhih 'yu-a <hesitation> mu 'yu 'go :blu. Nyene 'ton-a mu-or :no <hesitation> 'ye sea', or 'ye weh-leh: :Mor eh 'dhu nyor-kpalu dhih :yee' or <hesitation> mu-or 'kle bo ye-dih :ye-dihihih yaa'e, 'plo, :yee' :koan or :korn or 'ye-a no dha 'bluhba keh or se o no i' :yee' or mu 'plo :koan no, and :koan' :on no 'de :or no 'plo, :or se-a deh 'di 'wluh, or 'ble 'kpa+-a chehn-a, or 'ble :porluh-a 'zorn kpa-eh:, or :porluh-a neneh,:yee' a yi :gwlor-duo' <hesitation> a :gban-dih-a :gban-dih-' :gban-dih-' <hesitation> a :gban-dih 'kwli gban-dihihih:, a 'wluh 'de 'kwli bo 'de a :yeh-dih 'yu :bleheh'eh ken :yee' a yi-eh 'ye, an jeh-a no na suh, :eh 'blu-a ya, jeh-a or-: 'wluh jeh-a', :mor jeh-a se :ne :dee jeh-a se-: ne 'i. :za deh-' 'de :on 'be bo, deh mor :an za-a :on se-eh 'i yubo-eh :korn, deh mor or za-a or se 'i yubo-eh :korn :gehn 'ni :gehn, 'kpu:lukpu' 'wluh 'blo, a kpa 'o vorn 'da weh, :ka a yi-a 'de on dhe-dih-a dih, 'de on 'de 'deh 'i dhih a :za :eh? Deh :on 'ye-a :za eh se :ne, eh :mor dhih :on :vorn-dih-a en se 'nyne :korn. <hesitation> :on vorn 'plo, :on vorn 'fu-a 'fu. :mor :gwlor-nyor :mor :an mu dha mu-' dhih :an mu-a 'nyi en :korn 'nyne. Nimi :eh 'ye-a 'nor gwlor 'dhih eh yi-a bo <hesitation> eh yubo-ih. 'Nor gwlor 'de en-' di-deh :ne. <hesitation> glaa'e zorn bo :yee' :a mu 'de 'kwla, deh :a mu bo eh 'nyne-eh, 'de 'kwla 'de :a-a'a: dii-deh :ne. Eh-: :korn zorn bo :mor :on se dii-deh ble :mor :on 'be 'da 'yle :a 'ye :dle :yee' :on 'da 'on se dii-deh 'ble <hesitation> 'an mu 'de 'kwla 'o :mor 'on 'ye 'moeh: gele'-yor-eh 'on 'ye-eh 'dba 'on 'ye-eh 'de :ya 'o <hesitation> :on 'ye dii-deh :beh 'ye 'on 'ye di 'o, :yee' 'ka :an 'da. :yee' nimmi :eh :ne-a 'de 'kwla, 'dekorn: :nena:-deh+ :en <hesitation> :en 'nor :gwlor 'de-a 'kwa <hesitation> 'de en pobo 'de en 'ye deh en di. :mor :on 'ble :soon'+ 'de 'gle, :mor :on 'ble gbalor:+ 'de 'gle :mor :on se dii-deh 'ble <hesitation> en mu sorbor: <hesitation> :mor :on 'ye gbalor 'ka or mu 'beh-:. :eh :korn dhih wee', :on se dii-deh 'ble. :mor :or 'ye-ih-a dii-deh 'nyi dee :on se dii-deh 'ble. So :soo'+ :en :ne-a 'nor gwlor en :kpa-dih :on :porluh, gbalor:+ :eh :ne-a 'nor gwlor eh :kpa-dih :on :porluh:, nimi :eh :ne-a 'de 'kwla :a :mor :or :ne-a 'nor gwlor :a :mor eh :kpa-dih :porluh. :a :mor 'beleh gle 'de kwla'e, :mor dii-dih+ :ne 'gabaa, 'gle :a 'beleh-a :peli' :en :ne-a 'de :en no-a 'peli' blih blih blih, <hesitation> me-: dibi'-a di, 'dekorn: :gbobeh'eh: :a 'dhu-a or-: dle+-a di. :a :mor en 'bi-dih 'de bor <hesitation> 'de en 'ye deh en 'di, :soon'-a 'jeh :a :mor on na-dih worn-dih 'de on 'ye deh on di. <hesitation> :mor :on ne dha :mor :on sie 'o :soon', :mor 'we taa 'sororn' ne <hesitation> :mor :on se 'o 'yli-eh 'dhu, on mu 'kwla :pa deh :neheh' 'ye-uh kpon